Arañavo ñae keti yaja ñamae <noise> amoape yaja ñaneretara reta ndie <noise> amopae yaja ñaneirureta ndie <noise> anivi yaja yandeiño ñamae iru tetamgoti jare yandepuerevaera <noise> ñañaemoakañi <noise> misi rai mbaeko ñaneretape yaiko vae kiraiko yaikovae javoi yaja yaikua iru teta pe kiaraiko jaereta oikovae jarevi jukurai yaemboe iruva tetarareta jekore <noise>